Albikan al ana badoor bazura wa zurta min gabul kula wa kan mashelle bartah minna katir hubas bikan hannaddawab hana yankari alfi Bauchi, shan kan mashet albikan ma leyya jadda wa tirai fiya anwa hine dawab mukhtalifa inta beyom ma shiftan wada kaddat